इटली को एकीकरण उन्नीसवीं शताब्दी में मध्य में भाइयो हतो। एसे पहिले इटली विभिन छोटे छोटे राज्यों और राजशाहियों में बाटो हतो। जिसे पिगारिवाल्दी और विक्टर एमेनुएल जैसे नेताओं ने नेतृत्व में इटली ने संयुक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। अठारह सौ इकसठ में इटली की राजशाही ने राज्य इटली को गठन करयो। और अठारह सौ सत्तर में रोम को एकी राजधानी बना दओ गओ।